ஆஸ்திரேலிய உணவு மிகவும் சர்வதேச கலாச்சாரங்களைப். பிரதிபலிக்கின்றது ஆஸ்திரேலிய உணவு வித்தியாசமான. கலாச்சாரங்களின் கலவையாகும் அதில் பாவ்லோவா. என்ற இனிப்பு பிட்ஸா பை மற்றும் புட்டின்ஸ். போன்ற சர்வதேச உணவுகளுடன் ஆஸ்திரேலிய பாரம்பரிய. உணவுகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன சேவிச்சே என்ற கடல். உணவு மற்றும் ஆபர்ஹவுஸ் எனப்படும் மீன் உணவு. போன்றவை இங்கு பிரபலமாக உள்ளன. கனடாவின் உணவுகள் குறிப்பாக வெப்பமான பருவநிலைகளுக்கு. ஏற்ப பல வகைகளைக் கொண்டுள்ளது பூட்டின் என்ற. பிரபலமான உணவு உள்ளடக்கியது கிரேவி மற்றும். வெண்ணெய் கொண்ட பிரெஞ்ச் ஃப்ரை பட்டாட்டோ பிளேட்ஸ். மற்றும் "பிராரி கிரேவியுடன் பரிமாறப்படும் இறைச்சி மற்றும். காய்கறி உணவுகள் கனடாவின் உணவுகளில் மிகவும். பிரபலமாகும் கனடாவில் பிரபலமான பூட்டின். கண்ணிற்கு தெரியாமல் விரும்பப்படும் வகை உணவு ஆகும்.